Misy karazany efatsy eo zao lokon'ny maso: misy vert a, misy bleu de misy marron de misy noisette karaha le gn'antsika andavanandro regny avao.